<hesitation> te- ye edi pele, erera sei fa ke- mi. so ere ra sei fa ke- ni doo ne. ere nana do mene finos se, di pele ke nana, ere ra sei fa ke- kemi- e ere. ra ye are ye sei fa ke- mi because ere ra sebe fubo tu- dougha sele tu donsha balon ru- mi ye ke ari- mi- eh. sele tu dougha diseigha pere o amane en̄ia rare kmo. amene. Dis- k pareya ha ne mind sa seflle-a ebi time ka perekuw sele ke bi fe mene pere do. safe ke ba- te mene pare de ya pere timi- ne sele fa bahbe ene ere turu mu mo- sele fa babe. ene ere ma turu mumo so. ere ya sele mo

<hesitation> sele ka. papa zigi fmes sei ene erema kpo nana kumo. ani, advice kpe ene ere ma kpo nanu kumo, mene gba gberi kpo ko dor. enia kpo kere ya eni- gben, ke keremi or ami ma kemi suo denubia amune bolon bolon tu doo. ani seri ere kpo nara kuro. keme baye. keme. baye cause eni ere a. do. ne ye ke fai me ye fei oh. Awon- dan- ke fei- ni ye fai eni awon dan ke fei-mi akpo kuromi o me akpo kuro mi. akpo be. akpo be mi bra me ere doo ne kpo owei owei kpo adan. mistake kpo mie kumo. ere kpo mo dan kumo. esi kpo mie kumo. Kesiebra mien timi nele,- bo- fei de bai. <hesitation> eh bani basi mein o eni won kpo dia mie like emene kene- ere nana wereme. mene tubo ma tei o fei de men a. mene pake fro, dan march yoi e dan yoi mu timi ba biboro ziheere em dou timi. an. conscinence dominiere ebogha, me tubo ame e fise were ya. eyin o fus mien o. aro. kosun owei mo fedo,, amene ba bumal ka plan yoi ka tode plan timi ne, ok. bede selei bofemo. Enai bede dis aha ye amene singe ke fuamene, egba ama. ene engo numu. 6. e dan ke emi ango me yefa. <hesitation> sisi yo anego ye fai, o so. sei ka raide. ye ka lele fei e dan. kpo me ma di sikiamo polu mor, kerosene mor. umbrella m fei ena ye bose bokume si. bo yamie, di bua eh. ne. zineyor sele ma boro anke, polo fei kerosene mo. ba kala tukpa nor. Hanians kpo fei alse fei se mme pake yein fenunu ye bo kfe me oru, ma fei. kemesei kpede tei fimi ne. bo kemesei kpede fei timi ne. bo keneyoi la. be a yin ma tein bode ye tebra eni tubo ofuro fimi mubr- lade men, mene sai nunoro, mmusy sei bulon. sei. keme. oru fei mene pakr gba. eni thara bo ma oru fei